<noise> مِشان تنضيف السجّاد بالبيت أوّل شي بكنّس السجّاد منيح منيح من الغبرة ومن الشّعر وبعدين بحُط مي بي وِعاء بجيب مكيالين تاب وبلّش بفرشي السجّاد منيح بفرشيُن بالف بالتّاب وبعد ما فرشيُن بالتّاب بجيب شئفة ناشفة وبمسِّحُن حتّى دغري السجّادات ينشفو ما يصير فيُن عفن <noise> وبمسّحُن منيح منيح تئريباً شي حركة شي عشر دئايئ لكل سجّادة وبيطلعو <noise> من أحسن ما يكون لإنّو بوجود التّاب ما في داعي لأيّا شي.